يا صديقي لو كان عندي خيار أفضل أكلم الحيوانات، تخيل تعرف وش يفكر الجط لما يحك في الأثاث، أو وش يجول الكلب لما يهز ذيله، والله مرة فلة يكون عالم الحيوانات كله مفتوح جدامي، وأجدر أفهمهم وأساعدهم وأعرف إيش يفكرون فيه؟